når Inger Greve Alsos henter borkjerner i innsjøer i Nord-Norge jakter hun på spor etter liv. ved hjelp av DNA kan hun avsløre hvilke planter og dyr som har levd her for opptil 25000 år siden. nå vil hun at kunnskapen skal hjelpe oss til å forstå dagens prekære klimasituasjon.

vi har Geir på besøk en botaniker professor i botanikk ved Tromsø museum UiT Norges arktiske universitet som heter Inger Greve Alsos som jeg ikke i det hele tatt forbinder med sånn blomsterplukker planteplukker.
nei fordi vi har jo researcha litt i i forkant her, og jeg kjenner meg egentlig ikke igjen i det jeg tenkte det jeg la i botanikk som er liksom hagestell. det her er snakk om historie. det er hvordan Nord-Norge og landet for øvrig blei forma som det blei.

og det vi snakker minst om 25 år 1000 års historie. vi må altså si velkommen Inger.
tusen takk.

hva har det med DNA å gjøre?

taksonomi det er læren om artene.
ja det er det å beskrive artene. så for i det hele tatt å kunne snakke om naturen så må vi sette navn på ting. for ellers så vet vi ikke hva vi snakker om.

og vi ser på hva hva er den planten og hva er en annen plante, og alt det her det har jo botanikerne gjort i i århundrer.

og det her har virkelig fått nytt liv nå etter at vi har kommet så langt med DNA-analyser. for nå kan vi gå inn i våre gamle herbarier og ta ut en bitte liten bit av det planten som ligger der pent presset, og så kjøre en DNA-analyse av det og sånn lager vi oss et DNA-referansebibliotek over alle planter i Norge.
altså et nesten sånn eller arkiv for planter.
ja et livsarkiv. og det som da som som danner grunnlag for for si vår kanskje vårt mest moderne verktøy i i i utforsking av vegetasjonshistorien, nemlig det at vi kan se på miljøprøver, vi kan nå gå ut og ta innsjøsedimenter.

og så ja.
ja for det trekker ned som en sånn her wokpanne.

noe føres ned med bekken.

så med tiden så bygges det opp et tjukkere tjukkere sånn sedimentlag på på i innsjøen. og det kan vi gå ut vi går gjerne ut til det dypeste punktet på innsjøen samler lengst mulig kjerner, kanskje tre til fem meter, kanskje ti meter hvis man er på en større innsjø. og så kan man datere de forskjellige lagene, og så kan man kjøre en DNA-analyse. og den DNA-analysen gir bare masse små DNA fragmenter som i seg sjøl ikke sier noen ting.
altså du har gått fra .
men da ja.
du har gått fra å plukke blomstene til å bore altså sette ned bor bor for å få kjernen i boret med deg hjem.
ja så jeg har med meg det her naturens arkiv over hva som har vokst på akkurat den her plassen over de siste ti 15 kanskje 25000 år. og så tar jeg dem med meg inn i DNA-labben, og så gjør en DNA-analyse og får ut ørsmå DNA-fragmenter, rett og slett en en altså en DNA-kode som jeg da kan matche mot det referansebiblioteket vi har lagd basert på herbariet.
men hvor hvor dypt går dere, altså hvor hvor hvor lang kan en sånn kjerne være?
vi vi går nå langt så langt som vi klarer så jeg tror de fleste plassene så så er det kanskje en en en opptil fem seks meter, ikke stort sett ikke noe mer enn det. det kan godt være 10000 år i bare to meter.
men jeg tenker kommer jo sikkert litt sånn tilbake til hva som i utgangspunktet fikk deg er interessert i det her, men det må jo ha vært liksom lukten av blomster og og fine farger og og sånt. tenker nå jeg da når man når man begynner med botanikk.

jeg ser jeg jeg ser ikke. når jeg går i kjernen min så ser jeg ikke, men jeg kan matche den så finne f.eks. kanskje var det reinrose kanskje var det en annen plante som vokste akkurat der for 10000 år sia, og så kom kanskje bjørkeskogen inn for 8000 år sia så sånn kan jeg liksom se på hvordan vegetasjonen har endret seg gjennom tidene.

fordi si det meste av informasjonen vi har om endring i naturen det er basert på på sånn kortvarige overvåkningsstudier. vi begynte med med vegetasjonsovervåkning kanskje ti 20 år siden kanskje 30 år siden noen få plasser. og det er liksom de datarekkene vi har. og så så vet vi at ok fem fem kalde somre gjorde det med vegetasjonen, høyere beitepress gjorde det og det, men vi har sett det bare over noen få år.

hvor hvor langt tilbake kan dere gå med sånn borekjernemetodikk?

så isen dekte hele Norge, Sverige, Finland og og sannsynligvis mesteparten av Kola, gikk ned til til England, men akkurat nordspissen av Andøya der er kontinentalsokkelen så bratt at det gikk bare rett ned. så der var det isfrie områder så det siste 26000 år sia.

har du noen ikke sant det er det er jo juicy. det er også veldig spennende at det faktisk ikke var is på spissen av Andøya. visste du det?
ja men ja men jeg tenkte at er det en plass som er isfri i Norden og når ingen andre er det så må det jo være liksom nede med Kristiansand og der. det tenkte jeg jo det mest logisk at det er den sørligste, som er nærmest det varme delen av jorda. men.

men hva var der altså hva dere har avslørt for 26000 år siden hva hva finner dere levde på den spissen?

den finner vi helt fra starten. vi finner forskjellige sorter gress, vi finner noen urter men som vi ikke har alle har vi ikke bestemt til art, men så finner vi i i noen perioder også så finner vi DNA av furu og gran. og det er veldig sånn uventet på Andøya.
på Andøya?
og det det var ikke det vi hadde ventet å finne der for å si det sånn.
det er jo en sånn frase jeg har vokst opp med, nord for rana vokser ikke grana naturlig.
men vi vi snakker nå om om om kanskje rester etter forrige varmeperiode. for det har jo vært varmt før, og det er jo det som er interessant. det har jo vært varmeperioder eller kuldeperioder og med å studere de her periodene så får man en sånn indikasjon på hva hva skjer nå når det blir varmere. for det har det .

da er vi på på vi har litt sånn usikre dateringer sånn som det det det er begrenset antall med funn som går så langt tilbake i tida. så vi korrelerer flere kjerner og sånt og vi ser at det er ganske stor sammenheng i de undersøkelsene som er gjort der, både tidligere studier av pollen og og og makk og fossiler og sånn frø og sånn som vi har funnet der at det er noen perioder som helt klart var varmere enn andre.

og vi vet at det var en alkekongekoloni der. vi har funnet masse bein.
når da ?
for rundt 18 til 20000 år sia.
hoi.
ja vi har funnet både både DNA av det, og og mine kolleger har funnet bein av alkekonge så vi vet at det var åpen sjø. vi vet at fugler i dag bringer masse næring inn på land. altså sjøfuglene bringer masse næring inn på land.

lav temperatur sakker ned alle sånn næringssykluser, sånn at det blir lite næring tilgjengelig for plantene.

gjødsle.
ja med å gjødsle ja sant da får du masse flotte mer sørlige arter til å vokse i hagen så du slutter å gjødsle og slutter å å luke bort konkurrentene så dør de, men så lenge de får denne lokale gjødselen så klarer de seg.
du har altså fem seks meter borekjerner så tar du hjem til Tromsø museums botaniske magasin og der ligger alle plantene pent i på ark. kan denne borekjerna som du da undersøker og klarer å se variasjoner over disse 20 20 25000 årene, kan den kan den samles på på noen måte? er det er det du gjør en undersøkelse og så så måker du ut jorda og i hagen ja.
i hagen.
ja nei jeg gjør gjør først og fremst undersøkelsen og så gjør vi en del sånn geologiske undersøkelser på den også for å vite fordi det her er jo sedimenter som har blitt tilført til innsjøen og det sier noe om hvor mye ras var det, var det mye var det veldig fuktig, så har du mer avrenning, så får du mer akkumuleringer av sedimenter som høyere akkumulasjonsrate.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
så det det sier masse mye om om om om om om både temperatur og nedbør i området.
så hvis det var mye avrenning så var det var det varmere for da tinte isen lite granne, er det det ?
det kan være avrenning fra isbreen, men det kan også være rett og slett at det var mer åpent hav, økt nedbør og mer avrenning pga. det.
men altså og da kommer vi over på dette her spennende med botanikken og klimaendringen. hvordan kan disse funnene over tid hvordan kan den være en en en hjelp for å forstå fremtida forstå det som skjer i dag og fremtida?
altså det som det som vi forventer først og fremst med klimaendringen, hvis du tenker på liksom Norge og spesielt Nord-Norge, det er jo at de den delen av floraen våre som er tilpasset å vokse i fjellet eller liksom lengst nordligst i Finnmark og sånn de vil kanskje få det verst. det er ofte arter som som er veldig god på å klare seg med med nøysomme arter, de klarer seg med lite temperaturer altså lave temperaturer, lite næring, men de er ikke konkurransesterke.

og hva skal de her små arktiske artene gjøre da? skal de hoppe over til Svalbard?

eller er det de er liksom sånn de er fanget på ytterkanten av sitt sitt utbredelsesareal.
på kanten av stupet.
på kanten av stupet ja bokstavelig talt.

og det har vi funnet ut at det var masse spredning i fra altså akkurat da isen begynte å smelte, det gikk fort.

med fugler?
sannsynligvis veldig mye med havis. havisen fungerer som en sånn ferge. den transporterer ting rundt. og og ofte igjen i kombinasjon med drivtømmer og litt sånn løst materiale som erosjon de store russiske elvene, erosjon i kanten der. og det her det kommer opp og og havner opp i i driftis og så så tar det bare noen få liksom å komme rundt Svalbard og ned på norskekysten for eksempel, vi ser jo drivtømmer her i dag som kommer fra russiske elver, så vi vet at det her er en transportrute. så det det har nok vært viktig fortida. man må se på akkurat de her periodene, hva skjedde under den der holocene oppvarminga altså rundt ti 11000 år siden da da vi hadde en en veldig rask varming.

forsvant de alle sammen fra floraen da? eller er noen av de fortsatt? kan vi f.eks. i bunnen av våre kjerner, det som representerer den kuldeperioden sånn rett etter siste istid, kan vi der finne noen arter som vi har på Svalbard i dag eller på Grønland men som ikke finnes i Norge i dag? hvis det er det så tyder det jo på at at arter dør ut. hvis vi derimot finner omtrent de samme artene som er i området fortsatt i dag, bare litt høyere oppe kanskje i litt mindre lommer eller noe sånt, så så vil jo det si at artene har en utrolig evne til å klore seg fast og overleve selv med temperaturøkningen på to tre grader.
du det der er jo altså å reise uten å måtte utløse fergebillett bare ta seg tur opp til Arktis .

men vi har jo mange mennesker som som kjøper billett og reiser til Svalbard.

ja, for jeg har vært opptatt av av hva gjør alle de nye artene til naturen vår? vi vet f.eks. at vi har vi har noen arter i i nordlige Canada som vi vet at vikingene tok med seg og de fortsatt er etter 1000 år. hva vil skje med alle de plantene som nå kommer inn her, alt som som som løper løpsk og ut av hagene våre? alt det vi har med oss. jeg hadde en student som satt på flyplassen oppe på på Svalbard. og passasjerene som kom inn de de fikk tilbud om gratis skorens. og han skrapte da av skit og sånn fra fra såla, og inni der så er en del frø i de skolissene innimellom skolelisser og borrelås og sånt så var det masse frø. opptil 100 frø eller mer på ett par sko.

vi gjorde et selvfølgelig ikke ute. vi gjorde det inne i i klimalaboratorium. og en fjerdedel av de spirte. og så kan man tenke at frø kan jo godt leve i jorda i i ti år, kanskje 100 år, og da er det varmere, og da kan alt det her spire. det er så enkelt å bare vaske skoene før du reiser i dag.

så så det er lett å gjøre noe for å forhindre at de kommer inn i dag. men hvis de først har spredd seg.

det .
ja for det er der kjenner ikke jeg jeg til eller du du snakker om det som om det er en selvfølge, men du må forklare også litt hva som er problemet med det. altså ja ja er det ikke liksom naturlig seleksjon da ?
ja det ja det kan du si, men vi påfører. det er også noe som jeg virkelig ønsker å se i de her kjernene fra Nord-Norge. når vi snakker om innførte arter i dag, så har vi satt en grense på attenfemti. det som var registrert i 1850 det tenker vi det hører til her i naturen, og det som var før nei det som kom etter det kan være innført ja fremmede arter, men egentlig så så tenker vi at kanskje menneskene lenge før den tid også har tatt med seg arter. og noen av de har kanskje forårsaket store endringer, og så tenker vi vil vi ha de endringene eller ikke, og andre andre har kanskje ikke gjort noe medført noen store endringer i det hele tatt, de er kanskje dårligere tilpasset våre lokale forhold enn de som faktisk har.
de bare er der de gjør ikke vesen av seg.
de er de bare de bare er der og gjør ikke noe seg. og med alle de endringene vi vi vi ser nå i naturen så tenker vi, hva skal vi fokusere på? hvor skal vi sette inn innsats for å bevare noe? vi kan ikke gjøre det overalt. vi må fokusere.

hva slags type endring er ufarlig eller si beholder samme naturverdiene vi har i dag. og hva hva hva kan vi gjøre? f.eks. med hvilke av endringene skyldes klima?

er reinbeite og sauebeite lik påvirkning på vegetasjonen, har de forskjellig påvirkning? blir det varmere så vil jo kanskje tregrensa gå opp. det herre buskas og sånt får får mer nordlig utbredelse og høyere opp i fjellet, men kanskje hvis man vi setter på en stor saueflokk så kan man motvirke temperaturendringen. så man kjenner til liksom kan vi. hvordan kan vi ved vår bruk av naturen motvirke de endringene som ikke er ønsket som vi som vi nå får pga. at av klimaendringene?
jeg blir nesten litt sånn svimmel av å høre på det der. det høres så vanskelig ut. det høres jo helt umulig ut.
det gjør jo det, jeg er enig med at det høres litt. og så og så høres litt høres det litt politisk ut. for hvem skal ta de valgene? og hvem så hvem skal ta de valgene, og hvis vi skal og hvis vi skal ta noen valg hvis og du og jeg må velge Geir, hvem skal vi høre på? hvem sine råd er gode å få?

for der regner jeg med at at når dere har kommet i dybden på analysen, så vil dere kanskje gi noen pekepinner på hva. hvis du har hatt valmuen fra 26000 år siden, så er jo det å sikre valmuens overlevelse for meg en hjertesak nesten . og det vil kanskje være sånn med de andre. dere vil kunne se hva er har slappa helt av, og blitt nesten borte under frost eller under varme antar jeg. og det da er det DNA.
da er det DNA vi bruker for å og at vi vi vi må rett og slett lære mer om hvilke endringer skjer over tid. f.eks. bjørkemålerangrep. store altså veldig synlige sånne bjørkemåleangrep. men . bjørkemålerangrep når du får hele altså alt alt løvet på.
bjørkemåler .
bjørkemåleren .
nå skjønner jeg bjørkemålerangrep bjørkemåleren. når den har spist opp et stort område så så all alle ser at der skjer det noen ting, men kanskje 50 år etter har systemet gått tilbake til det det var. er det noe vi ja eller eller er det faktisk noe som vi må være obs på?

men for dem så sitter og lurer på om akkurat det eksempelet der. er det noe vi har påført naturen gjennom global oppvarming eller innført fremmede arter, eller er det bare noe som skjer?

også se om det er noen korrelasjon. når du får .

hvis vi finner bjørkemåler-DNA og og planten er liksom viser det samme både før og etter, ok da da da er det her innenfor den variasjonen som naturen tåler og liksom fikser på egenhånd.
veldig godt eksempel da ja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
det er jo litt det er jo spennende med det med den metoden. altså det er jo før så hadde vi jo plantearkene i herbariet og så gikk vi og så på dem og så om en plante ligna på den andre og så sa vi ja, det her den samme som den vi har fra før og sånn. og nå bruker man DNA og det er jo en sofistikert metode. det skal jo være totale reine rom, sterile rom, og det skal gjøres på på en ordentlig ordentlig laboratorie av mennesker som ikke forurenser det skjønner ikke forurense det. men er ikke DNA er ikke det et politiverktøy, er ikke det noe som handler om kriminalitet og ?
det er også litt fascinerende . en .
er det det samme instrumentet, den samme teknologien som dere bruker, som?
ja vi er altså det vi utvikler på si med hensikt å studere naturen det er akkurat samme utviklingen som brukes nå f.eks. i tollkontroll. har du har du med deg en veske av et dyr som ikke lov å jakte på for eksempel? det brukes i matkontroll, den fisken en fiskefilet som bare bare av seg selv de som er god på fisk kan ikke alltid identifisere en fiskefilet, da kan du gjøre en DNA-analyse for å se hva slags fisk var det. eller hvis du går og kjøper en en dyr teblanding som virkelig skal helbrede deg for det meste så kan du kjøre en DNA-analyse og se var den var de her veldig sjeldne spesielle plantene med medisinsk virkning, var de faktisk i den her teen, eller er det bare humbug.

ja det er en avsløring ja. ja men også også kriminalitet. man kan se man kan ta f.eks. fra mistenktes sko kan man ta litt jord, og så kan man sammenligne det med åstedet og se om man finner samme DNA-spor i det. det akkurat når det gjelder at det skal liksom være gyldig som bevis i rettsak så er det litt sånn på si vår. det vi gjør på på metodeutviklingssida, det kommer til å liksom ha helt konkrete konsekvenser for hva man gjøre i rettsalen i fremtida. foreløpig så er vi som du sier vi har forurensning, vi går vi dress og altså vi har på oss de hvite vi ser ut som vi skal inn på operasjonsstua når vi går inn på DNA-labben. tenker på hva vi har spist til frokost har munnbind foran, men tenker liksom kan det komme noe fra oss og sånt.

ja for det ville vært litt rart hvis hvis det viste seg at dem hadde liksom Snickers for 10000 år sia hvis det er noen som hadde det i munnvika og mista.
ja så vi begynner vi begynner å forstå det mer, men vi og og hvis når vi får enda litt mer forståelse om det så tenker jeg at det her holder som bevis i rettsak, ja.

men Inger hvordan havna du i botanikken? hva var det som fikk deg dit? altså du har du har flytta mye rundt i livet ditt når du var liten jente. du har skarre-r fra Bergen og født i Tyskland og Hammerfest kjenner du like godt som bukselomma di, og så så ble du botaniker. du kunne blitt flyvertinne for eksempel, eller reiseguide på hurtigruta eller ingeniør på Statoil i Hammerfest eller.
nei jeg tror jeg har alltid vært glad i blomster og dyr . jeg hadde vinduene fulle av potteplanter da jeg gikk på barneskolen, og det tror jeg ikke så veldig mange andre som hadde. jeg var veldig glad i dyr også på det meste så hadde familien tre hunder, syv akvarier.

jeg hadde 15 kaniner, skilpadde, en undulat .

så da havnet jeg der, og så ble det så har botanikken har mange fordeler. den den er der, du kan gå ut og studere den, den er på samme plass, du finner den igjen når du har for mye store data og og. og jeg har alltid vært glad i blomster og spesielt fjellplanter ja.

sender du ut nyhetsbrev?
det det kommer innimellom, ja.
nei jeg vil bare legg meg på den lista der.
tusen takk Inger, det er vært fantastisk artig å være med deg bakover 26000 dommer på bakover i tid til spissen av Andøya, og å få alle de den innsikten i hva vegetasjonshistorier kan gjøre for oss for at vi skal forstå hvor vi står i dag, og hva slags eventuelle, og nå sier jeg eventuelle en gang til, håp det er for framtida.
sjøl takk.

vil du vite mer om f.eks. hva som levde på den lille tuppen av Andøya som var isfri under forrige istid? ja da kan du lese mer om forskninga til Inger på UiT punktum N O skråstrek femti. vi høres neste gang med en ny, interessant forsker.